नमी वाली जगा का कारण खाना पकाने में भी मुश्किल होई <hesitation> जावएं। जिससे नमी का कारण आटो ज़्यादा चिपचुपो होई जावएं ते रोटी, परांठा बनोना में मुश्किल होई। तलन वाली चीज़ खावां, तो जिससे पकोड़ा छे, समोसा छे वो अच्छा कुर्कुरा नहीं होई पवता, तो तेल में नमी रहे, इसके कारण में कुर्कुरा नहीं होई पवता। मसाला में भी हवा नमी लगी जाएं, जिससे हम डब्बा खुला रखे देवां तो उकी खुश्बू उड़ी जाएं, नरम पड़ी जाएं, भाप जादा बनी जाएं, तो खाण खराब होना <hesitation> खराब हुई जाएं, और गिलो हुई जाएं, तो जल्दी खराब हुई जाएं। असी दिक्कतन का कारण नमी वाली जगापर सामार नहीं रखनो।